حيواني المفظل أو حيواني الأليف المفظل هو القطط، أحب القطط وأحسها مستقلة وذكية وشخصيتها فريدة أشوفها مريحة في التعامل وغالباً ما تكون لطيفة ومرحة، <hesitation> القطط <hesitation> تجلب من الهدوء في البيت <hesitation> تجلب ذلك الجو و <hesitation> أحب كيف أنها تحب اللعب وتستمتع بالجلوس بجانبى، كما أن القطط تحتاج رعاية جميلة.